जो फ्रांस के संस्कृति आ से काफ़ी अच्छा आ। काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ा भेटा शीकनाक अमुक तैके। तैकेके लोग काफ़ी इज़त करा सबके।